Pos çorongollu, que sonin pimientus assaus, cebolla, atún, güevus, azitunas i el su guisu. Ara nel branu lo de prendel la lumbri essu es cosa moerna por mó del'airi condicionau. Pui cómu quieris comel calienti cona flama que hazi? De verdá, quasi que me hiedi la genti que quieri vivil tol añu cola mesma temperatura i comiendu lo mesmu. El cuerpu está hechu pa comel cosas sigún dela temporá.